Es ze nchana ngon ta' nzina reya ncheya ngona ndina mbel, lo xbi'ba ndenu nay nchachay ze ngoney yet, ngomen nita loney, ndobney loki, jwi'n ngona ya' xaney ze lyaba', thia ngona <hesitation> yap yekney na, la mbesmen la kolna yaxna', ncheyidna', tedna' bro thi'oba zi toba' zi- zip ora' ze nguya', jwa'n jwa'mena, nawue toz ndie'y.